Chito ne ki kyacham ortinwek chik ko kukondoindet, amu tukcheyae kokonan kasarta nemuch akilkei akoi akeer ale imuuch aityi olemito.